اظن من <hesitation> رياضه اللي ما يمديني أسويها بشكل جيد بشكل كبير <hesitation> ممكن تكون كرة السلة ما اظن إن ما اظن قد لعبتها قبل فأظن إن انا لو لعبتها لأول مرة ما راح تكون افضل شي بالنسبة لي. هل في رياضة ثانية ولا لا؟ اظن إن هي مثلاً كرة السلة اكثر شيء